Iyatu alasanna tu ku alli kulkas, yang tu lain kuan anna kulain ten, yang tulan denganna kulen, inanna bale kulen, inanna sisa-sisana apa kande yantu buhibu obu obulan, innanna wai supaya madingin toi, inanna tuai buah-buahan iyan kidin meloi majama atau pesta, iyameto dipatamai wai na majadi es batu tulen. <noise> ya jis timaraiaki. Bisa jugai ripatamaiki es krim na membeku, na dikande, bisa dukai <hesitation> pasidukaui ri patamai wai. iyatu kulkaske wana <hesitation> <hesitation> biasa si setengah juta ellinna, biasa dua juta ellinna. Ehh <hesitation> iya ke kualli di saat- saat anupi kualii <hesitation> <hesitation> iyapi tu na ala, iyapi tu na alle kulkasku lan semacam kande kande lan iyamutu, iyamutu sikande kande lan. <noise> Iyamtu <hesitation> semacam yamtue <hesitation> matama daging, bale, sisa kande, bobo, wae, buah-buahan. yamtu idealna len idikande tumai isungkeanna karna denekedde sungkai ananta enana tumae wae apantu mae, teama bau. <hesitation> <hesitation> marasa-sara sapa nadikande. <hesitation> <hesitation> sidukaki eskrim to iya metoi tu dikande ki namadeceng dikande.